<noise> jadi wo hidup duniaka mane <noise> nanga tujuan ka moi yaitu wo berbakti kepada wo berbakti nanga jou ika de womanonu <noise> kebahagiaan masing masing.